<hesitation> elãwo nele miagbɔ le fiya tona le zã me, <hesitation> woyɔna lã ɖe le miagbɔ fiya be ese, esea zã me kpo edrona, <hesitation> medrona ydɔkusu nu o. Ydɔkusunua ye be yetsã ɖi na ɖe eme danalɔ̃, vɔ ne zã gbe do kpoa ye kpo drona tse yetsã tem kpɔ na nu. Ŋkuvi yi nele esia, zãme ye be kpɔna nu ne, ye ne kpɔ nu zã mea, tsaƒe edzenasi ye be nuɖuɖuƒewo, ye be tona ɖinasa yetɔ kakakaka va yi. <hesitation> elã ɖe le miagbɔ fiya wo gbayɔna be exɔ, xɔ ma, egbe me kpo nɔna, <hesitation> zã me be tona, tse ɖuna nuyidɔ kusu nua, eɖina ɖe eme. <hesitation> elã le miagbɔ le fiya <hesitation> wogbayɔna be ajui, zã me ke yetsã tona, <hesitation> melɔ metona yidɔkusu nu o, Zã me be lã woa, woawoe ma laa.